Gnany Suisa koa i da ny mapalaza azy da gny nitsy gna Suisa agny ny firenena farany manitsy manerana zao totolo zao da reo agny koa amy finoma toaky da tena gravy tsy zaka